Spanja e ka ni kulturë vibrante t’dalun edhe të ngrohtë për tjert. Jon njerz ma me pasione edhe shprehen shumë. Jon t’dashtun. E prioritizojnë familjen edhe bojnë kohë për me shpenzu kohë me t’dashtunit e tyne për qët arsyje e jetojnë jetën edhe i marrin senet rishtaz.